La machina futugrafica digital a funsiuna che al a i butun e ün ubietìu cun lë zoom e a serv për fe dë foto che a pölu esi nurmai o s'al e nöit cul flash